Pos pa trebajal no es mu güen día porque la genti pahi qu'está comu que no está, comu assenti, comu cona cabeça largu de pallí. La genti se desparramá paí i emprencipia la fin de semana ahuyendu delas ciais grandis o diendu palos baris. Menus mal que alos que vivimus del artisteu tantu mos da un día que l'otru porque si no, estu d'estal pendienti del ruchi dela genti i del calandariu...